Adze a mosuar a mekae paa yɛ, a m'enyi gyee ho paa yɛ, aber a mara na ahokyer kakra wɔ fie ma mepaa mboba tɔnee nyaa sika na medze tɔɔ le- me "lace" a odzi kan na me maame pamee maa me ma mehyɛe. M'enyi gyee dɛm atar ne ho na m'enyi gyee yie osiandɛ na mankasa na menya sika atɔ. <noise> Na dza odzi hɔ no so ɛnnyɛ ɛno a nkyɛ minnyi atar bia so dɛm afe no a esi m' no. Borɔnya woridzi yi menya mɛhyɛ akɔ ntsi ɔmaa m'enyi gyee, ɛno so maa muhun dɛ minyin <noise> na meyer mo ho a beebiara mepɛ dɛ me nsa ka no sɛ maa meyɛ edwuma dzen na minya sika a minya sika a <noise> motum atɔ biibiara a mara mepɛ.